راح أجدم طبج مميز، وهو الطبج المندي السعودي مع لمسة حديثة، وباستخدم الأرز البسمتي مع توابل خاصة ولحم طازج، وأزينه بشوية مكسرات، وأعتجد إنه سيفوز لإنه يجمع ما بين النكهة التجليدية والتجدم العصري اللي حاصل، وكمان هالطبج مميز لأنه يوجظ ذكريات حلوة عند كل الناس.